Bueno pos luson chií sonií jiñiti jenorate nuu, nuu, coii bueno nayii nuu kaa nuuatute, kanuur luso jenorati te nuu kuu nkoyooti jikati te ñnuu koo sola luson chií mant kaja toòuti jenorati te yuu, te nuu, nuu sa nchayo jitte chií kakusitií jií soò chin como saayo staa kayee te joayo te koo nuu finií jenorati te nuu kotoate te ñjoo koo penii chií nuu jikaa te ñaa nchayoyin te ñnuu soò lusoon jenorati te pos sonií toufo jenorati.